कुत्ता मुके सबसे घिनौना जानवर है। एकर सबसे बड़ा कारण ये है। कि कुत्ता अपन शरीर ला जीभ से चाटेल और अंग ला चाटेल। और कई बार कुत्ता ल खाना खिलाए के टाइम ओहर जीव से हमन ल। चाट देहल जेकर से बैक्टीरिया के आदान प्रदान होजायल। बीमार हुए के खतरा भी बना रहल।